Hafwa ma inimi sudadu ilibata ni kiare ni ataki ya muta hafwa mbarani wa suda ilibata huoma kalu hadati liki lalakainite, liki watafimte liki waayimte kalu hadata man heloi akotoita nitewa tuwaranishnima bititi rahe ya muta nira. Lehuan ni ulama, kalu ulam anun lebetu lama biasa aborok ni ufaya huan netewa tatakuleleka idimini mte ita taklekai demenem netetaw ote bisa adokita, nene ufaya bisa adoktara tohemte tarainewete tara ese enino. Yang sika animi niufemeni bisa adoku alusu. Ira he amutara anu